मोय दुनो काम ठिक <hesitation> लागत हय । काहेकि कबहि कभार इतय उतय जान फिर अच्छो लागत हय । नयाँ ठाउँ मिल्त हय नयाँ संगी मिल्त हयं और नयांअनुभव करन मिल्तहय । तर एकए ठाउँमे फिर बैठके काम करन जरुरी हय । काहे कि कुछ काम ऐसे होत हयं कि जो इतय उतय जानसे बो काम जल्दी निभटाय ना पात हयं । तहि मारे <hesitation> स्थिर हुईके फिर एकय ठाउँमे बैठके फिर तमान लम्बो समय तक हुआंपर काम करन पणत हय तव मात्र बो काम निभटत हय । तहि मारे <hesitation> एकए ठाउँमे बैठकके फिर काम करन <hesitation> मन लागत हय और एकए ठाउँमे काम करत करत दिक्क फिर लाग जात वाक्क फिर लागजात हय तओ ऐसो अवस्थामे कहुं इतय उतय जानबारो काम मिलजात हय तओ बो फिर बढिया लागत हय ।